Men jun nduju cepillo dental inka chí, ndo ndenen engunichia achí, iin ña jun kungudigo colgate unuu ndo'o nun nujai, xhidoja ndó akuno yaninoexhiujun nguento comida ngué, lateme nué tenunun ndo nrague, ndikon ndangué ndugu njuera nduju ndude yuku yee engue ndu comida nguera teduu dungui yinró he cepillo nande colgate.